Nako ngomi wolaka manege mateke bahasa manege <noise> jange <noise> jange <noise> lo duru ngoji secara pribadi manege alhamdulillah <noise> kai ngoe, nako wolaka manege biasa aji <hesitation> wola ma rabaka manege kai ngoe biasa ngone ngomi manege mia pake sering mi si gagalela, si loloda, de bahasa tarnate madei nena, lo duru manege biasa ka mi ruange ngoji, aji mama, de aji papa, aji ria- riaka manuka manege ona ka jo loloda bukang nege, lo lo duru ngoji manege jaga to ja si dotoko <noise> o bahasa jawa, o kia manege bugis, bahasa bugis, manege nako manege dika.